एबे एसके कहले जौं एबे दुम्सिके मुइ एपने यांखिसे चांही हैने देखले । एबे <noise> टि.बि.मा देखली आनुसार्, पढली अनुसार हिन्कर एबे बनावट कसनक बडई त एबे जमै थाहे बडई । एबे एउडा मुसे नहिया प्रजाती हलई इअ एकर यगुडा जियुवामा बढहत ओथिआ कांट नहिया पांखी हसउ, रौवा कहदेउ न कांट नहिया हसउ बढहत इचिका । हसे जखनी यिअ कुन्हु जनावर हिन्काके खाए यावे खोजसई जसने चितुवावा, बाघवा हिन्का यापन उहे कंटवा पुरै फिजा देसउ । अ फिजोइकी माहा हसे हुन्का झाम्टई खुनि हसे उअ छिदेसउ हुन्कर मुंहवामा जम्मा छिदेसउ, घाउ बाना देसउ । एबे इहे तरिकासे नै हिन्का यापन बचाउ करसउ ।